اكون مسيقي <hesitation> مشهور بدل اكون رياضي، الرياضي طبعا متعب، يعني <hesitation> الموسيقى ساهل، بخليك مبسوط، بتغير ليك الجو، <hesitation> مفيد احسن من ال <hesitation> رياضة يعني عندي.